Mo cara suk inan kuh doo' piyan naru' penguman iyeh ineh uhm ngelaak uhm nuba' laya'. Jadi' bila renga' naru' nuba laya' walaupun iyeh susah tapi uhm mesti iyeh uhm ngalap uhm apa tu, mesti narih sabar pad iyeh nuba' nih laak dengan doo'.

Buah nuk pangah sanibu kuh iyah inah, buah lugan. jadih lam tudah laak nuk pangah, uih pangah nah nibu buah[lang..]lugan, jadi kinih lah uwan buah nidah, rangah dah uwan bauh naan, kareb nidih kanan kamih dangaruyung.

Lem linuh uih inan teh program technology luk ngajar luk naru' am doo'.

Tanggungjawap lun merar atau pun lun rayeh luk pengeh semili' lem erang kaih perlu ideh ni'er keperluan abi-abi tempat ideh sepili' dan ideh menang.

Kampung kamih dulun bubuh mey bawang beken edteh iyeh neh bubuh maya' err lun ruyung ngalap awan, ideh bubuh kadi' ideh mey err nekap belanja', edteh ideh bubuh kadi' ideh mey nekap err maya' err maya' lun ruyung dedih bubuh, jadi inih adalah cara ideh bubuh err mey ngan bawang nuk beken.

Luk doo' piyan uih naru' edto riak may kuman penguman lun tauh, Lun Kelabit.

Rancangan tv nuk pian uih dih ieh ineh rautebol. Kadi' kenep-kenep idih renga' rencangan err... Englis err... football tu'en deh lem berätta, tu'en deh siar, pian keduih ni'er kedideh raut. Mileh men ideh raut.

Kapeh lemulun buro bubuh lem bawang kamih kadi' idah na'em inan sekulah am inan kelinik kadi' nideh bubuh mey bawang beken.

'am keduih doo' tu'uh err piyan err raut kayuh, raut video err ada lah kedi'it adi'-adi' raut kad tapi ada lah kedi'it kadi' 'am selalu jadi' inih err raut semasa madi' jadi' lun merar narih kinih na'em narih raut kad kinih.

Sapa' nuk piniyan kuh ngulung iyeh ineh err sapa' batik Malaysia. Doo' kera'an keduih iyeh ineh batik Malaysia kadi' doo' ribed dih.

Lem linuh uih, [la'..] penguman ataupun nuk kenen nuk na'em doo' ,ieh ineh nuk kenen mula' lemek mey ebpa' luk ...pelaba aah main, luk na'em doo' kuan burur.

Mo, lem ayu' perlanjaan, lem ayu' usin kamih lun dengeruyung. Perlu teh sineh tu'en narih naru' kenep=kenep bulan.

Mo inan kanut pakai lun kamih ataupun adet lem erang kamih idih ngadan iyeh arang kadang .

Mo inan kereta awih.

Raut nuk pekatu tuen ideh raut ngi lem bawang iyeh ineh raut uhm gaing. err Lun merar, anak adi' kereb tideh raut gaing.

Perlu [ahh} tauh ngajar anak adi' doo' rema' lem erang idah anak adi' ahh kayu' merey atau pun nulung anak inah tulu idehsusah. Na'em ngeda'et deh.

Tulu uih la' ngiuk ileh kudih ela' belajar naru' dagang uih.

Kamih bubuh may ngi bawang baken. Malem nuk bawang keduih, bawang nuk inan keduih mudeng malem ngadan nedih Pa' Main. Neh nah printeh nuru' kamih bubuh may ngi bawang Bario, nuk inan Lun Kamih, Lun Tau, Lun Kelabit mudeng kinih. Puun-puun malem ngi Main edteh sekolah ngineh. Lat ngilad nidih, 1948. Inan teh Klinik nginih malem. Neh nideh neh mesurung kamih buro may ngi Bario. Doo' keyh, nuk mula' uhm naem teh kamih useb tuuh emey koh kadi' nideh mala kapeh-kapeh peh pugen kamih sekolah dih, naru' idih may ngi Bario doo' teh Bario kuh Upper Primary School. Edteh man, pugen deh teh Klinik lat ngi Main may Bario. Kadi' neh kamih buro, paksa buro.

[whisper] [na..] na'am inan raut keli' kuh <silence> paal, raut kad sinih mutuh do'.

Nuk midih uih rapang tuseh ngarawey lem ayu' telepaun, iyeh ineh anak adi' ma madi' ideh pangeh uhm nier raut ngen telepon naem doo' ngen mateh dedih.

Ait ngi bawang kamih nuk kanep idih naru' tusah iah inah mait cancer susah lemulun doo' ngen ait sinih.

Serangga luk rayeh lem bawang kaih luk keli' uhh leh leh dera'.

Uih doo pian nier raut badminton lem rancangan TV.

uih do pian masa inan irau ester

Uih la' ngan lun kaih piyuk dagang masiew lawid ngi bawang kai'

Blank)

Surat luk tuen kai muit tulu me bawang <silence> lun baken iyeh ineh passport.

(Spill over voice). uhm Lem linuh uih kapeh ngutang siit kereb nuuh ideh desur ngehpnun naru' dagang iyeh ineh siit ineh kereb nulung deh naru' dagang adi'-adi', dadan-dadan ideh nuk naru' idih rayeh.

Naem uih keli' eey pelukis suk doo' lam bawang kaih.

Tulu inan seh eso tebuso uih la' belajar naru' kek.